Nyabo jaji se hera ma kene ge ngom kare jaga sou ena pake ake sahu se sopesa tora toma nyabo anggena bato, rai ge sodia tegena ma suru ua ge bato ena ma yuku tomoi ma.